कच्वो असो जानवर रहज। कि कड़ो धीरो रहज। एक जगो बेठ्यो रहज। न कही छे ये काम नहीं करतो। असो भी कहे हज कि कच्वो जो चे वो सो सोर, दो सोर, तीन तीन सो साल तक जीवा हज। पर कच्वो जो चे वो दिखना में भी अच्छो रहज। न अधिकतर जो बड़ो कच्वो रहज वो समुंदर में मिलज। न कही छे कच्वा का कच्वागा कई प्रकार रहज। कै प्रकार कच्वा आओ हजं। जैसा कि छोटा कच्वा, बड़ा कच्वा, नाटा कच्वा। न कच्वा का पास शेल रहज। वो उन्हां शेल में कही रहज कि वो शेल उको बचावज। न कोई उसको उपर से कोई आवज तो वो उसको प्रचावले रहज।